Ikila yakwe nazi liya zipa mlichilemba muwali muvisela alimosi mwinya linzionsi sizi ziyazipa laki jinsi yakuzi ya- yakuyanda ngamniche ukutondo kwi ngumuichi muli chilemba ngam chilemba wakoa wa- wateka wapya kabisa muda uwakuunga uunginya uu- uutsu uungi chitung uuu- utola mafuta ukani vitungu uwi ngau kweiki nyanya au chandi uwiki nyanya viungo vyonse vyaku vyamu nyanyi uwika uwika chilemba ngawika chilemba utoi toi yana ziinga uwa waa- waa- waa uwai tulumwili chilemba wanchu kukologa wanchu kukologa ngawa kologa wakologa imakulanga ekolanga paa iti aningo au bado wonge cheche nombo wanchu kukologa ngawa kologa utupika utali utaya ukutopota ngawa topota ngawa tisha iladha yakwelizi ili vizuri